kalo menurut ayè mèh dikatè liburan ya penting banget, [yè] kaga, [yè] sèdèng-sèdèng dèh yang namènyè ayè orang kampung kalo lagi libur itu kebanyakan ayè tuh adènyè dirumèh, bersih-bersih, ngerapiin rumèh, [yè] terkadang si suka si suka jalan sewaktu-waktu doang paling juga, jalan kedepan jajan bakso dèh.

ciri khas, kesenian yang adê dikampung ayê tuh, adê hadroh, robanê, tapi yang sering saya maeinin tuh ikut bersamê tuh robanê, robanê yang sering ayê maênin saya sebagai, yang suka naikin tuh ting-ting dan-dang terus seperti itu saya disitu juga barêng temen-temen, dipegajian main robanê untuk acara pengajian.

ngajarin sih bahasa daerah. yang emak bisa aja ngajarin ke anak. kalo bahasa daerah yang laen-laen ya ngga bisa saya ngajarinnya ke anak. paling bahasa yang biasanya saya pakek bahasa betawi itu buat masa depan dié. ini mah aja ntar dah kalo ngga diajarin kalo ngga dibilangin baru ke Jakarta dua hari udah lupa dah tuh ngomong bahasa betawi sendiri. Jadi orang sono jadinya.

dengan kitê, mendengarkan, mengingat kembali, senibudaya kitê, jangan sampé terlupakan, dan jangan sampé ilang, karna kalo kita ga ingèt-ingèt, kalo kitê ga ngulang kembali. nanti, bisa jadi ilang senibudayê kitê.

Hemat liburan ya itu kita bawa dari rumah, kita beli di rumah. Jadinya kita hemat, kan kalo beli di tempat liburan kan banyak tu yang mahal-mahal jadinya kita olok. Nah mangkanya kita beli di rumah tu, seperti kaya cemil-cemilan, terus kaya popmie, terus bawa dah tu aer panas pake termos. Sekalian bawa nasi, bawa lauknya, bawa tiker. Daripada di sono tempat liburan bayar nyewa mendingan kita buat jajan yang laen.

Kalo menurut ayé pengobatan tradisonal itu bagus sih. Kan jaman dulu mah waktu ayé masih kecil apalagi tuh, kalo lagi puyeng-puyeng dikit balur dah paké ituan daon mamam. Ntar juga sembuh. Jaman dulu mah kan susah belah mana ada rumah sakit, bidan aja langke nggak ade. Paling adanya obat tradisional itu, kayak jahe, kencur. Kalo orang keseleo nih, udah dibalur paké kencur ga ntar ilang. Itulah

Kalo kita ya sangat penting dalam menjaga bahasa daerah kite, karna penting banget kite dalam melestarian bahasa kite jangan sampai ilang begitu aja. Kita harus bener-bener untuk menjaga bahasa daerah kita ini, jangan sampe terlupakan, begitu aje.

ayè ke pèngèn, pergi ke arab saudi, tempat nya kan bagus tuh buat ibadah ayè kepèngèn banget tuh mau melaksanakan, rukun islam yang ke lima, kali ajè tercapai.

Ya, lah lancar karna kan bahasa ayé. Bahasa daerah ayé setiap hari ayé pake siang, malem, sore, pagi kan pakenye bahasa daerah ya ayé lancar banget.

Dengan kita membuang sampeh kepada tempatnya sehingga kita bisa menjaga kebersihan lingkungan jangan sampai sampah-sampah berceceran.

Kalo ayé mah lebih suka idup di kampung. Karna kalo idup di kampung itu nyaman, sépi, gak berisik, gak banyak mobil wara-wiri. Kalo pas malam idup tenang, adém. Pokoknya ènak dah kalo idup di kampung mah. Béda ama idup di kota, di kota mah banyak bét mobil.

kalo menurut aye si bagus si sosial media itu penting cuman kan kadangkala kalo orang kampung itukan ada yang punya ada yang engga apelagi yang anaknya banyak mah kaga punya ya

kalo laki-laki bédanya kégiatan séhari-hari itu pergi ké sawéh, macul, mlektor, nyémprét itu kérjaan laki-laki. Kalo pérémpuan kérjaannya sehari-harinya itu masak, nyuci, ngurus anak, itu pérbédaanya antara laki-laki pérémpuan kalo dikampung ayé

Dulu itu pahlawan di daerah ayé tuh namanya kyai Haji Nur ali. Dié tu orangnya sangat luar biasa, bisa terbang bisa ilang, katanya dulu jaman dulu kan perang ngelawan belanda, hebatnya die tuh bisa ilang, bisa terbang. Itu namanya yang di sebut 'Singa Bekasi' terkenal dengan namanya.

kalo dulu méh ga adé yang naményé bélanjé onlén dikampung ayé, bélamparan belanjé onlen, dulu méh kan sulit éh tapi kalo sekarang adé yang sebagian ga semuanyé orang belanjé onlen, dan disitu juga orang paling belanjényé paling juga, buat ke butuhan, kaya beli baju, kan muréh kalo dionlen, itu juga kalo yang bisa maén hp, kalo yang kampungan bat méh yah, bélamparan belanjé onlen kepasar ajé gangerti.

pendidikan itu sangat penting apêlagi jaman sekarang jaman yang serbê canggih kalo kitê êngga adê pendidikan ya ketinggalan jaman emngnyê jaman dulu kitê hidup êngga sekolêh juga emang langkê sekolaan sekolêh sd juga kelas 2 udêh girang banget beda amê sekarang kalo êngga sekoleh ketinggalan jaman.